شوف عشان تسوي رز مظبوط، أول شي، حط زيت وبعدين شعرية وملحهم، لين ما يصير لونهم ذهبي، بعدين أغلي مويه، وإنت ناجع الرز جبلها بنص ساعة إغلي مويه، وبعدين حط الرز مع الشعرية، و حط المويه المغلية، وبعدين جلبهم في بعض وخفض النار مرة، وأتركه عشر دجايج هيستوي لحاله.